La ny rariny koa i e da fangala hevitsy ifanaraha fangala hevitsy igny i sady tsy mitongila atoy tsy mitongila aroy fa miandany miandany amy sokajinolo maromaro zay no atao hoe rariny